Ñy fomba añamboara ñy pizza. ara-pahasalamà an-traño ao :ñy fampiasà ñy lafariny. manahaky anizao ñy rano masira. ñy menaky ôlivy ;mampiasa koa teña rano mafana kelikely. rano mafana tsotr'eo ;mampiasa teña lalivay maiky ;manahaky anizay ñy fanaova ñy sôsine. fampiasà ñy tamatesy masaky. ñy tongolo lay manahaky anizay koa ñy fampiasà ñy raha mitiry.